בניסבה למאדה אלמופדלה דיאלי פי אלמדרסה, קול וווקט פי פי אלמסירה אלדראסיה דיאלי בקא ענדי תפסיל למאדה פלאחאל פוודה אלוואקיטה בקא ענדי אלמאדה דיאל אללוג’ה אלערביה היא לי בקא עזיזה עליא, וואחד אלאוסטאד בקא קיואסלנא אלמעלומה ביטוריה זוינה, ומוראיה ולת אללוג’ה אלאנגליזיה פאהד אלאוסטאדה נאפס אלשי טא היא בקאט קיואסלנא אללוג’ה ביטוריה זוינה.